الوظيفة اللي هكون كويس فيها هي اي وظيفة فيها ابداع وفيها تعبير عن أفكار او لأن ديت حاجة مميزة جدا بالنسبالي اني اقدر اعبر عن أفكاري واني اقدر اوصل لدماغ الناس وألمسهم بأي طريقة ممكنه يعني ايا كانت الوظيفة دي اي لو حاجة مثلا موسيقية أو فن أو أي حاجة تانية